Cabalyu ne kāntɨꞌɨ kañéꞌé tɨ kaxika tɨ é i kɨmi éꞌe ta du kantɨꞌɨ kachika tɨ kantēku toꞌo tɨ <hesitation> kɨtɨnē so né kantɨꞌɨ ka ñéꞌé tɨ á i kacikainu ɨ ñaꞌa nī <hesitation> tína kɨɨ tína ne kantɨ́ꞌɨ vaꞌa ka ñéꞌé tɨ hé ñaꞌa tántee toꞌo tɨ kɨtɨ kɨ̄ꞌɨn tɨdɨ́ kuꞌūne kantɨꞌɨ ka ñeꞌé tɨ ía kóokada kunuu tína kɨ ɨ ñaꞌa níꞌi tɨ kɨtɨ burregú né kaci kaxinu tɨ kañéꞌa tɨ kadáda kunu tína kɨ́ tɨ ña kuntici tɨ soó ra né kacikaxinu tɨ kākuní ku tɨ xuꞌun xuun <hesitation> kóó cɨkɨtɨ́ ñákui ka xika tɨ i dɨvɨ ñaꞌa i xúꞌun kɨtɨ ne kaā i tɨ kɨtɨ xópóne ñá kui kachi ka tɨ chí kɨ dɨvɨ ña tui éꞌe tɨ.